ñaa ña sa kuña ñani tava na viti ra ña nanua ra ya´nu ña va´a na´na ra yanu ña ko kò´o va´a nana tyi ña va´a nana hua ta ta kuu tundoó nu tyo tyika taku ra ta kuenta kuni katye ña kaxtuun náa nue tyi ta sa´ya na ña ka´ra riso yanu takuatyi ra kò´o ntikatyi kunte tyi ña yanu kò´ó va´a tua sanana riso sa´ña sañaka hua ni ntasana viti ni ri´so sa´ña kii mi kua´ra sa kontikantua ntikayo ka´an yo nu sée yo tava ni kuu kunteentua na ña ku ña koo na´a tyi ña ña va´a na kuntena tatu´n kaxtuna ka nta síaa síaa kaxtun na ra sa´ña ka hua ntikayo kuunte yo